Ny elefanta de tia mivondrona be satria tia mifankatia ry zareo de zareo ko maro be de tia miaraka amin'ny fiagnakaviana de rehefa ôhatra hoe misy fahavalo igny zany zany no tena itiavanjareo le mitambatra be ôhatra hoe misy fahavalo ôhatra hoe misy lion manenjika de maro be ry zareo mikorotokorotoka ma- miazakazaka mandeha miady amy fahavalo na mandeha milefa fahavalon'zareo de <hesitation> tia miara- miaran-kina zany ny elefant de tia mirodona be